थ्री-डी प्रिंटर बेश्टो प्रिंटर जसयो असता पण तोह इंक चे जाग्यार फिलामेंट वापर्ता। बेश्टो प्रिंटर पापेराचेर दोन-डी फोटोवा कदता पण थ्री-डी प्रिंटर अशे प्रिंट करता की आमी तेका हात लवून पोवपी।